Ikte maisyarakat nuetetu patai nuetetu patai ho ma budaya budaya ki masaka hoho'i masaka hohoi pai ekeho mawarisane warisane pei kaitgia moa na ite pei de akuse masakae pai mabudaya ke maita maita ke haele kaele tana ile ma lieka tari tariane ma hono wew heuni ma'ita ma'ita budaya ho ma'ita me kepike mabudaya ke e'ilane nua tukaya de ma generasi de ma hono budaya ke maselu malembaga lembaga adat te ke sihono sihono ritual ritual adat te ke budaya budaya haele kaele ke budaya tanna ila ke' sihonona ite generasi de matitiwa i matitiwa si uu nuwetetu de Inni budaya ke' yele ire na akuse magenerasi yadeho malestari lestari ma budaya ke na maha katenggalandu e yamale yamale lae lep mo tapi akuse makembangkan ma budaya ke pai budaya nuwetetu yoho'e u selu heho'ena mo u kina duwe kaiti se akuse malestari ma budaya nuwetetu patai de